Spiders use their web for so many things. Spider use their webs to be able to collect food. Wen you go in ley bush you will see ley spider it will put ley webs across ley road everything make it very big so that those small small insects, those flies, by ley time they come in contact with those webs, right away they can- they can stick on it then ley spider will spy them from distance and it come there grab them and eat them. Spy can also put ley web to be able to travel I mean movement from one place to another sometimes it will put it from the north or all ley way down to ley south sometimes it will put from the west all ley way to ley east and it will be putting all those things nehn there because by ley time it see any you know harmful things dem or human being or any strange thing dah it observed. Dah giving level type it speeding out It will knock it it will run away it will go so they can use web for getting foster for getting food to eat and to survive because dah living thing too it need food so dah what it can use those thing dem for and ley main reason why ley always doing it in ley house I nah see them eating mosquito yet ooo but I believe dah when mosquito come in contact they can they can they can leak it they can eat it yeah